बासरी वाधयंत्र में हमरा सबसे पसंदीदा यांत्र बाहिं। बासरी के स्रिक्रिष्म ही बजाओच्छे बासरी से के। आवाज कार्ण के लिए बहुत प्रिये लागच्छे। बासरी सीखना अगर हमकरा मौका मिले। तो हम जरूर सीखना पसंद करेच्छे बासरूर। के धून हमकरा मौका के सारे वाधयंत्र से। सबसे बढ़े लागच्छे बासरी में साथ स्वर होगच्छे।